Bwakuba ali munywani wange bwenkuba mbimanyire, nemugamba, aroho atakumanya kuhandika ebara lyawe <hesitation> nemugamba eija nkwegese. Ningamba handika oti eyibara lyawe, then otandike oti, ogyege nenkwegesa then naiwe obone okwate naiwe ohandike.